<audio distortion> [no] niazoko atao aloha da aleoko milomay, milomay isaky maraindray ohatsy fa tsy mandeha tomboky avao, fe gny problema, ah gny fotoa tsy de misy loatsy. Tegna lany fotoa mandeha miasa, ah mikarakara zaza sy ny tariny da tsy da manam-potoa hilomesa loatsy fa.